كتاباتك حلوة، بس لو تهتم شوية بالنقاط والعلمات، بتصير أوضح وأحلى، والله كتاباتك حلوة، بس لو تخليها مرتبة شوي، بتصير أسهل للقراءة، وإنت عندك أسلوب كتابة حلو، بس لو تركز شوي على القواعد، بتصير كتاباتك أقوى، وبس لو تظيف شوية تنويع، بتصير أكثر اهتماما، ما تخلي كلامك ملتوي أو في إحاة، لا إنت كتاباتك حلوة، بس اهتم شوية بترتيب الفقرات، بتصير أوضح وأحسن، ممكن تدور على قنوات يوتيوب، بتعلم كتابات المقالات، استفيد منها أكثر.